اكبر حيوان شوفته اييه كان حيوان اسمه سيد قشطة او خرتيت البحر، كان في حديقة الحيوانات لما رحنا انا والعيال. كان حيوان بصراحة ضخم كده وحسيته حتى كبير ومن كتر ضخامته والعيال كمان استغربوه وكان شكله غريب. ويمكن حتى باحسه اكبر من الفيل يعنيا. وكان جنبه برضه كذا حيوان تاني ظغيرين عنه سيد فقشطة بس هما برضو كانوا كبار في الحجم.